Iya jadi papiti yamoi apana usukunam ya siam aupakin tarus siamulai dari bayi ihounamasireke ipilie sesuai tati lalintekoa kapusesuai tatilalinre iya ihuoin karna siam itari pakian kalu bagihal auanusukani samua pakin tarus. Karna au pikir ikaroro ipakinam musti itarerapi karoko iya. Jadi setiap potunam makasarmaru'upaki tarus pokonya karna taetaene'e musti lapake. Jadi kalu bisa auhoi esa tutu lua tutu tolo marsuapaya i pakian i seluselu, seluselu jadi potinua potinuasai gantile iselulelaki iselulelaki iselulelai ipunyani multipamasama esa siamae.